Io zagny a da itakoa avao hita maso avao koa, araky fiaignana andavagny andro ao andavagnandro, fa mifampiagnatry io bibyio, biby samy biby, ohatry zao mbola hitanao kidikidy i piso io da ampiagnarin'endriny izy magnasa maso, da gny andreo moa reo rarakakivin-dreo gny magnasa ny mason-dreo, ndreigny gn'ame <hesitation> ataontsika oe misasa reo aby gn'ampiasain'ireo da ampiagnarin'ny endrigny io mbola kidikidy avao da fa io gn'ampianarigny anazy da koa izany avao koa e homa da ampianariny anazy, na mbola kidy koa da fa ampianariny zisk'izy be.